Faa loonna kaddule faa laaɓa. Ɗun woni ko paasirgal gal kaa moƴƴiniraa, faandoraa. Sabi huunde fuu ko moƴƴiniraa e ko faandoraa. <hesitation> Neɗɗo fuu <hesitation> keewɗo pare, a tawan kaddule muuɗun paaseede ɗun ɓurani ɗun.